درجة الحراره تكون واحد وعشرين ثنين وعشرين يكون الطقس باهي ماهوش سخون وماهوش <hesitation> بارد، تنجم تخرج و <hesitation> تمشي تقضي قضياتك عادي، درجة الحراره في الليل تكون <hesitation> في منطقة ثمنطاعش سباطاعش درجه باهي، يكون الطقس بارد لكن موش بارد برشا، هذا هو <hesitation> أغلبية ال- <hesitation> الوقت يعني، يكون في الربيع وفي الخريف.